<hesitation> enero, enero kuu iin iin kuiya chaa kuiya kusɨɨ loko ama ñiyɨvɨ tyi indu‑chaa kuiya kusɨɨ randyi'i ta kusɨɨ ñɨvɨ cha'nu ta <noise> ta kusɨɨ ñɨvɨ yoko kuiya chaa yukuan chachi‑chi iin enero kusɨɨ loko‑chi kuakutyi‑chi yutya kuakutyi‑chi mar kuakutyichi tandɨ'ɨ cha kusɨɨ ñiyɨvɨ iyo xu'un ñɨvɨ na'nu iyo karu‑chi iyo kua'an‑chi mar kua'an‑chi playa kua'an‑chi kuakutyi‑chi iin yoo enero yukuan <noise> kusɨɨ loko ama‑chi tyi naku tyi ind takuu <hesitation> nu inducha kuiya kuu nu induu chaa kuiya kuu <noise> kuu kuu yoo eneru yukuan <hesitation> ta kusɨɨ loko ñiyɨvɨ ñiyɨ́vɨ vasu ñiyɨvɨ ñuu‑yo ta vasu ñuu inka ñuu na'nu inka ciuda inka tandɨ'ɨ <hesitation> kusɨɨ loko‑chi tyi kuiya chaa kuu kuandya iin kostumbre ñuu maa‑yo ñuu ka'an‑yo ñuu indyu ya tyi <hesitation> nasa'a‑yo tyi chityi‑yo ñuun ka iin ñuun chityi‑yo katyi‑yo tyi kuandu chaa yɨki katyi‑yo iin yoo eneru van tyi kuiya chaa kuu kuu yoo eneru kusɨɨ loko ñiyɨvɨ <hesitation> yoo chaa van tyi kuiya chaa kuu ta yukuan kuu cha‑kusɨɨ loko‑yo. <hesitation> sa'a chachi‑yo pozole jan suvi jan muli jan sañiñi‑yo nduku‑yo vasu ñatuu tyi iin kuiya chaa kuu <noise> iin kuiya kuanaku'va‑ka kuiya koo‑yo ñiyɨvɨ kuu katyi maa‑yo ñuu‑yo ta yukuan kuu cha‑kusɨɨ loko‑yo <hesitation> kuiya chaa tyi tyi yoo chaa kuu ta yukuan kusɨɨ loko‑yo ta yoo, <hesitation> yoo febreru suñi kusɨɨ tuku ñiyɨvɨ yoo febreru tyi <hesitation> iin viko vachi tuku iin kostumbri ñuu‑yo kuu maa yoo viko kastrenda viko kui'na katyi‑yo katyi maa‑yo ñuu‑yo ñɨvɨ kusɨɨ tyi kusɨɨ‑chi <hesitation> viko van vasu ña‑va'a su kusɨɨ‑chi tyi kostumbre ñuu‑chi kuu kuu ta ña ta'an‑chi kusɨɨ‑yo sutyi cha ikaan tuku maa xiñi ñiyɨvɨ ta'an maa xiñi ndye'e viko kui'na van yukuan kuu iin yoo febreru, yoo febreru van vachi tuku suñi yoo febreru van iyo <hesitation> kɨvɨ cha'un dia del amor de la amistad katyi maa‑chi. Kɨvɨ kusɨɨ loko ñiyɨvɨ tuku kuu yukuan tyi ñiyɨ ña ñiyɨvɨ yoko vatyi kusɨɨ‑chi chii noviu‑chi chiꞌin ra‑kuñi chii‑chi kuu iin kɨ iin suñi yoo febreru van iyo viko uta'an ndoyo iyo viko sɨɨ kuñi ama‑yo <hesitation> chi viko van chi randyi'i yoko chii randyi'i yoko ña'a yoko ndyi'i cha iyo noviu tyi kusɨɨ‑chi cha'un <hesitation> febreru van ta, <hesitation> ta yoo marzu tuku marzu iyo iin viko, marzo, marzo iyo iin viko viko ka'nu tuku kuu ma viko yoo marzu van iin viko tyakumí kuu ta cha'an loko ñiyɨvɨ ñiyɨvɨ <hesitation> ñiyɨvɨ tandɨ'ɨ ñiyɨvɨ cha'an viko van ityi ityi huaxpala iyo ityi vi iin viko van su tandɨ'ɨ ñiyɨvɨ saka'nu viko van cha'an‑chi tandɨ'ɨ kuii‑chi cha'an‑chi chi'in se'e‑chi chi'in karu‑chi chi'in nandɨ'ɨ maa maa <hesitation> iyo maa chi‑chi su kua'an‑chi kua'an‑chi iin viko van kua'an‑chi kuasata‑chi mula‑chi caballu‑chi tandɨ'ɨ iin viko ka'nu van <noise> sa'a sɨɨ‑chi iin yoo marzu van <hesitation> <noise> abril. Abril iin yoo kaꞌñi iin yoo ñiꞌñi iin yoo kuu kuvi yoo abril kuu nachu kuñi‑yo yo abril kuñi‑yo ndutya kuñi‑yo savi kuñi‑yo tandɨꞌɨ ndatu‑yo ñiꞌñi loko ñatuu savi katyi‑yo kuñi‑chi ndutya ñiyɨ́vɨ́ vatyi ñiꞌñi loko yoo abril ta sɨɨn tuku <hesitation> yoo abril van tyi <hesitation> nuu oko uchi abril iyo tuku viko randɨꞌɨ liꞌi chiꞌin <noise> mastru nuu yɨꞌɨ‑chi skuela chiꞌin vasu veꞌe‑chi vasu ñiyɨvɨ iyo seꞌe ndɨꞌɨ ñiyɨvɨ iyo uu taꞌan uñi taꞌan randɨꞌɨ veꞌe kusɨɨ‑chi saꞌa‑chi suvi saꞌa‑chi chachi‑chi pastel chachi‑chi chiꞌin seꞌe‑chi kusɨɨ‑chi iin yoo abril yukuan tyi viko randɨꞌɨ kuu yoo abril takuan tuku mastru taꞌvi‑ra piñata taꞌvi‑ra <hesitation> chachi chaꞌa‑ra cha vixi chaꞌa‑ra <hesitation> iyo nuu programa iyo nuu ss saꞌa‑ra chiꞌin chii randɨꞌɨ‑ra tyi <hesitation> iin kɨvɨ randɨꞌɨ kuu iin nuu ii nuu kɨvɨ especial chii randɨꞌɨ kuu ta <hesitation> yukuan saꞌa mastru takuan chiꞌi‑chi vityin tyuku yoo mayu yoo mayu kuu yoo cha kaꞌa‑yo tyi <hesitation> vityin cha ndyaa‑yo mayu cha kuakɨ‑chi savi. Uchi mayo chaꞌun mayu ndatu‑yo savi tandɨꞌɨ ñiyɨvɨ ndatu‑chi savi tutu ñaa koyo savi nuu uchi nuu chaꞌun mayu cha ikuu makun‑ka savi katyi ñiyɨvɨ, ñiyɨvɨ ñiyɨ́vɨ́ ndatu‑chi savi ta <noise> tuu nuu vaꞌa tiempu vaꞌa kɨvɨ kɨvɨ kuñi maa savi vatyi nuu uchi‑ñi mayu cha koyo savi vatyi nuu chaꞌun ñi mayu cha ikoyo savi <hesitation> ta sakaꞌnu tuku ñiyɨvɨ vik <hesitation> ñiyɨvɨ ñiyɨ́vɨ́ yoo <hesitation> mayu vatyi iyo tuku iin viko maꞌa viko maꞌa cha‑kuu‑yo maꞌa seꞌe‑yo ta kaꞌa‑chi vityin kuu kɨvɨ kɨvɨ maꞌin kuasate nuu regalu kuasate nuu pastel kuasate nuu chii maꞌin nuu cadena oro <hesitation> nuu sɨkɨ soꞌo oro <hesitation> nuu maꞌin kuu ta kuakuꞌve chi maꞌin tyi ñayoo kuaꞌa chii maꞌin tu naa makueꞌe kaꞌan ss kaꞌan seꞌe‑yo chii‑yo sakaꞌnu‑chi iin kɨvɨ maꞌa uchi mayu ta <noise> yukuan kuu sakaꞌnu seꞌe‑yo chii‑yo tyi kuñi‑chi chii‑yo tyi <hesitation> maꞌan‑chi k uu‑yo kuu saꞌa‑chi vasu suvi <hesitation> vasu nuu muli <hesitation> nuu chii tuku yoo cha kuu‑yo maꞌa‑chi ta yukuan kaꞌnu iin kɨvɨ kɨvɨ ikuu iin kɨvɨ uchi mayu van. Tandɨꞌɨ ñiyɨ́vɨ́ ñaa minuu ñuu‑yo cha kuu‑yo ñiv ñiyɨvɨ indyu cha kuu‑yo ñiyɨvɨ kaꞌan tuꞌun indyu ta <hesitation> sakaꞌnu‑yo a tyi tandɨꞌɨ ñiyɨ́vɨ́ <hesitation> sakaꞌnu ñiyɨvɨ kɨvɨ uchi mayu ta, yoo junio tuku yoo junio vatyi ii yoo juñu kuu tuku iin kɨvɨ oko uñi juñu kuu iin viko sutu <noise> iin viko sutu tuku kuu kuu kɨvɨ juñiu yukuan suu‑ñi iin‑ñi cha saꞌa‑chi <hesitation> voko viko sutu rr sutu seꞌe‑yo suñi kusɨɨ‑chi saꞌa‑chi viko sutu‑chi tyi kɨvɨ sutu‑chi kuu yoo juñiu ta <hesitation> suñi saꞌa‑chi pastel <hesitation> suñi saꞌa‑chi nuu viko <hesitation> nuu kojundu van saꞌa‑chi invitar ñiyɨvɨ saꞌa‑chi invitar <hesitation> ñiyɨvɨ kuu kumari‑chi <hesitation> kumpaa‑chi <hesitation> primu <hesitation> sobriñu <hesitation> tio <hesitation> tandɨꞌɨ saꞌa‑chi invitar nuu viko yoo juñu ta yoo juliu tyi <hesitation> yoo juliu tyi <hesitation> cha kusɨɨ ama tuku ñiyɨvɨ <hesitation> iin iin ñuu‑chi nuu iyo ndyoo ndyoo nuu iyo imagen. <hesitation> kaꞌan‑chi apostol santiago <hesitation> <noise> tyi sakaꞌnu ñiyɨvɨ chii imagen‑ra tyi sakuu maa‑chi ndyoo‑chi chii‑ra ta kaꞌnu loko viko <hesitation> saꞌa‑chi iin yoo yoo <hesitation> juliu ñuu ñuu tyañi <hesitation> saꞌa‑chi viko iyo mayordomo iyo ra‑kuu matoma van <hesitation> iin nuu oko oko oko uñi oko kumi oko uꞌun <hesitation> nuu oko van nuu kuu veꞌe ra‑kuu matoma cha natutun ñiyɨvɨ ñɨyɨvɨ kua saꞌa viko ñiyɨvɨ inanduku‑ra ñiyɨvɨ nachaa veꞌe‑ra nanduku‑ra tyi kua‑koo viko veꞌe matoma viko <hesitation> imagen apostol ta <noise> <hesitation> chaꞌñi‑chi xindɨkɨ chaꞌñi‑chi xindɨkɨ viko nuu oko uñi yukuan oko kumi van iyo viko kaꞌnu veꞌe matoma <hesitation> iyo xiñi lɨꞌyɨ ta kuaꞌa kuaꞌan xiñi lɨꞌyɨ ndɨkaa iin ñuꞌu‑ra uchi‑ra kuaꞌa‑ra veꞌe matoma ndɨka‑ra chiꞌin ñasɨꞌɨ‑ra kiꞌin‑ra yoso. Kiꞌi‑ra yoso ñasɨꞌɨ‑ra ta kuaꞌa‑ra veꞌe matoma kua <hesitation> kuaꞌa‑ra ndɨkaa yoso‑ra chii ndɨka yoso ñisɨꞌɨ‑ra kuaꞌan‑ra chiꞌin <noise> chiꞌin‑ke tyi kuandɨko‑ke yaꞌa yaꞌa kuaꞌa ta kuakoo tɨñɨɨ kuaka‑chi ñiyɨvɨ nuu viko yukuan <noise> chachi‑chi tɨñɨɨ kɨvɨ viko xindyau iin yoo juliu iyo oyo tɨñɨɨ van iyo iyo tutya van iyo ndyayu xindɨkɨ van iyo kuaxaan ñiyɨvɨ <hesitation> iyo iin viko van tyi viko kaꞌnu ñuu kuu <noise> ta ndya nuu oko uꞌun maa, ta kuakoo baile indɨꞌɨ baile kuꞌan ñiyɨvɨ baile kuaꞌa‑chi tandɨꞌɨ <noise> <hesitation> kaꞌa‑ndi toro yuu veꞌe ñuꞌu kaꞌa‑ndi toro iyo castillu van iyo iyo yuu veꞌe ñuꞌun saꞌa‑ra kuu matoma kaꞌandɨ kun cha kaꞌan‑chi kueton van tandɨꞌɨ satraki yuꞌu veꞌe ñuꞌun satyakɨ‑chɨ kuaꞌan ñiyɨvɨ misa kuaꞌan ñiyɨvɨ <hesitation> chondutya seꞌe‑chi kuaꞌan ñiyɨvɨ tandaꞌa‑chi iin viko kaꞌnu van <hesitation> takuan iyo tuku saꞌa suu‑ñi viko van saꞌa‑chi torneo <hesitation> chinu caballu xinña iyo premiu. Chii‑ra sɨkɨ caballu <noise> <hesitation> iyo iyo tuku torneo yukuan ra‑sɨkɨ <hesitation> sakanaa tuku‑ra van tu sɨkɨ‑ra viko xindyau van tyi viko kaꞌnu loko ñuu kuu kuu viko van <hesitation> iin yoo yoo juliu van taꞌan nuu kuiya kuu-chi cha ndatu xiñi ñiyɨvɨ tyi cha vachi vik viko iin yoo cha chaa yoo juliu van so cha ndatu xiñi ñiyɨvɨ nduu satyiñu‑chi satyiñu‑chi satyi‑ñi‑chi ta <hesitation> sakanka‑chi xuꞌun chi sata‑chi soo‑chi sapatu‑chi tandɨꞌɨ tyi iin viko ñuu‑chi kuu tyi kusɨɨ‑chi mañi soo chaa ndukuꞌun‑chi tyi kuaꞌa‑chi kuaꞌa‑chi viko iii kusɨ‑loko‑chi tyi kuaꞌa‑chi viko nachiꞌinchi ñisɨꞌɨ‑chi seꞌe‑chi ta kuaꞌan‑chi nuu viko kusɨ‑chi iin yoo juliu van yoo agosto tuku tuku <hesitation> yoo agosto <noise> <hesitation> yoo agosto tuku cha ndatun xiñi‑ndi <hesitation> uchi <hesitation> chaꞌun agosto <hesitation> cha kuandɨꞌɨ‑vi seꞌe‑ndi skueka cha kuana tya kuanacha mastru cha yɨvɨ ñiñi‑ndi <hesitation> naa libru kuaꞌa seꞌe‑ndi yoo chiꞌin kuakɨꞌɨ seꞌe‑ndi yoo chiꞌin yoo agosto van. <hesitation> <noise> ta na‑chaa mastru ndukoo clase ndukoo kuaꞌa‑ndi kumi‑ndi seꞌe‑ndi kuaꞌa‑ndi ndyeꞌe‑ndi seꞌe‑ndi nacha‑chi veꞌe‑ndi saꞌa‑chi tarea‑chi saꞌa‑chi <hesitation> tandɨꞌɨ nachaa‑chi sakutyi‑ndi chii‑chi sakachi‑ndi chii‑chi takuan <hesitation> ndɨꞌɨ takuan kuakanda maa‑chi sɨkɨ‑chi iin loꞌo kuaꞌa ta ndɨꞌɨ nakanda tuku‑chi saꞌa‑chi tarea‑chi tyi chaa yoo yoo cha ndukoo skuela kuu ñakuu‑ka kundukunu sana randɨꞌɨ dukunu maa‑chi <hesitation> kuaꞌa‑chi saꞌa‑chi sɨkɨ‑chi iso ndɨꞌɨ kuñi maa‑chi tyi cha iyo tarea‑chi cha iyo iin tarea‑chi cha iyo iin trabajo‑chi cha iyo iin cha yɨꞌɨ xiñi maꞌa‑chi chiꞌin chi iin yoo <hesitation> agosto van tyi yoo natɨɨn mastru randɨꞌɨ skuela kuu kuu, ta yoo septiembre tuku <hesitation> septiembre iin kɨvɨ cha cha iii ichicha tuku itu kuu <noise> setiembre van iyo iyo kɨvɨ cha ichicha itu kuu cha iyo ndɨxɨ cha iyo nɨñɨ cha iyo yɨkɨn cha iyo ndyityi cha iyo <hesitation> iyo <hesitation> <noise> tandɨꞌɨ cha cha kuanaityi iin tiempu kuu yoo setiempre <hesitation> cha kuaꞌan savi kuandyaꞌa‑chi cha kuaꞌan savi. <hesitation> Cha ñaa kuun lokoka‑chi ta ndɨꞌɨ tyi nakuu tyi cha kuaꞌan kɨvɨ kuun‑chi ta ndɨꞌɨ iin yoo setiempre van ta yoo otubre tyi <hesitation> otubre kuu kɨvɨ cha inaityi ndɨꞌɨ itu cha inaityi ndɨꞌɨ naa ndɨꞌɨ yutun van suu kuꞌu vasu cha‑koyo ndaꞌa yutun cha koyo ndaꞌa <hesitation> chityi‑tun tyi ñatuu‑ka cha indɨꞌɨ ndaꞌa ikiꞌin ndutya tyi kuakoyo kuakoyo ta nañaña tuku cha chaa tyi mañi mañi ndaꞌa ikɨꞌɨn ndutya kuu ta kua‑naityi tuku‑tun ta kua‑nañaña tuku ndaꞌa‑tun iin yoo <hesitation> yoo otubre van otubre ta yoo noviembre tuku yoo noviempre iin cha yoo cha naityi ñiyɨ́vɨ́ noviempre <hesitation> tuku nuu uu nuu uñi noviempre kusɨɨ loko tuku ama ñiyɨvɨ vatyi <hesitation> cha vachi tuku viko ndɨyɨ iso kɨchaꞌa‑chi chiin viko ndɨyɨ <hesitation> rayɨɨ tuku kuanduku tyiñu‑ra kua‑satyiñu‑ra kua‑sakana‑ra xuꞌun xuꞌun ta kuasata‑ra yutyi paa‑ra sata‑ra azuca‑ra yaꞌa‑ra ñɨɨ‑ra kuñu‑ra ndɨvɨ‑ra. <hesitation> tandɨꞌɨ ta iin chatyiñu maa cha kaꞌan‑yo suvi <hesitation> paan <hesitation> paan tuku chiꞌin azuca aceite <hesitation> chiꞌin ta kuanasaka‑chi yutyi paan va sa saꞌa‑chi iso ndɨꞌɨ kuu paa‑van saꞌa‑chi kuatyiꞌ‑chi levadura kuatyiꞌi‑chi kuatya‑chi paan iin vico ndɨyɨ van iin yoo noviempre <noise> kusɨɨ‑chi saꞌa‑chi suvi saꞌa‑chi naa‑chi nduku‑chi ita kuan‑chi nduku‑chi tandɨꞌɨ ta <hesitation> ta iin vaꞌa <hesitation> kaña viko saꞌa‑chi suu‑ñi maa‑chi saꞌa ta suu‑ñi maa‑chi chachi ta suu‑ñi maa‑chi <hesitation> kusɨɨ maa‑chi ndya‑chi <hesitation> iin ñuu tuku kuayaꞌa tuku cha kaꞌan‑chi laꞌvi van ta suñi kusɨɨ‑chi nuu kua‑yaꞌa laꞌvi van chaꞌa‑chi <hesitation> kumi taꞌan suvi nuu xita nuu tyeꞌe ndixi nuu ndoo chaꞌa‑chi chii laꞌvi van chaꞌa tuku‑chi <hesitation> <hesitation> veꞌe kɨꞌvɨ‑ra saꞌa‑ra <hesitation> saii‑ra veꞌe katyi maa‑chi <hesitation> cha kusɨɨ‑chi yoo noviempre van <hesitation> ta. Vachi tuku iin suu‑ñi uu ta'an viko ndiso iin yoo noviembre van ndiso‑chi viko oko noviembre, suu‑ñi kusɨɨ loko tuku ñiyɨvɨ tyi iin viko ka'nu tuku maa ñuu kuu, viko kusɨɨ‑chi kuu iyo tuku torneo yukuan <noise> <hesitation> kicha'a‑ra ndya diecinueve diecinueve dieciocho o diecinueve veinte kicha'a‑ra sɨkɨ‑ra iyo premiu‑ra iyo vachi ra <hesitation> ra ñiyoko jan ra kahndo'o jan ra san jose ña ra <hesitation> paraiso ya ra vachi‑ra sɨkɨ‑ra kusɨɨ‑ra tyi <hesitation> iyo kɨvɨ tyaa pisendye ta oko u'un ta uxiko uchi mii tyaa‑ra ta ta kusɨɨ jugador vachi‑ra <hesitation> vachi‑ra vee sɨkɨ‑ra ta ndɨ'ɨ takuan sɨkɨ‑chi yoo noviembre van iyo baile‑chi iyo tandɨ'ɨ kusɨɨ ñiyɨvɨ suu yukuan ndiso yoo noviembre <hesitation> diciembre tuku <hesitation> diciembre mañi yoo viko kuu vachi tuku viko viko ñiñu kicha'a viko ñiñu van kicha'a ndyoo kaña <hesitation> kaña ndyoo ve'e ñu'un ta ta kua'an‑ra kua'an‑chi inka ve'e ñiyɨvɨ. <hesitation> kɨvɨ cha'un iin kaña ndyoo ve'e ñu'un ta kua'an‑chi ve'e ñiyɨvɨ ndyaa na kita'an ɨɨn ɨɨn ta'an ve'e kuakita'an <hesitation> kuana kuakaka <hesitation> ndyoo ta <noise> kuanachá tuku ndyoo van ndya yuve'e ñu'un ta kuanduka'nu viko sa'a‑chi <hesitation> sa'a‑chi kɨy yoo diciembre yoo diciembre van sa'a ñɨvɨ takuan suu‑ñi iyo mayordomo tuku viko yoo yoo diciembre van suu‑ñi sa'a‑chi pan cha'ñi‑chi kuchi, cha'ñi‑chi ndɨvɨ, cha'ñi‑chi vaca cha'ñi‑chi tandɨ'ɨ <hesitation> chakuu iin viko cha'ñi‑chi iyo paan iyo xita iyo ñiyɨvɨ chi'i cerveza iyo ñɨvɨ tɨcha'a iyo ñɨvɨ tandɨ'ɨ kusɨɨ loko‑chi viko viko <hesitation> cha‑sa'a maa‑chi ñuu ñuu kɨvɨ yoo diciembre kuu viko kaku ñiñú katyi ma. <hesitation>